Kenia ya me cai muchu más largu i lo más que m'arrochu a izil es pos lo que mos ponin i mos enseñan ena telivisión. Creu que, comu ala huerça los estremeñus, Kenia namás que mos sona a safaris i a naturaleza i, güenu, pos tapocu no está tan mal. Pahi qu'es d'essus paísis qu'a pocu a pocu van ahilandu i pogressandu. Si los uropeus no entramus las manus pallí yo creu que África va a ahilal.